தகவல்தொடர்புகளில் ம silence னம் வியக்கத்தக்க குறிப்பிடத்தக்க பங்கைக் கொண்டுள்ளது, இது நமது வேகமான உலகில் பெரும்பாலும் கவனிக்கப்படுவதில்லை. எப்படி என்பது இங்கே. அர்த்தத்தை உணர்த்துகிறது. உடன்பாடு, கருத்து வேறுபாடு சில கலாச்சாரங்களில், நீடித்த ம னம் உடன்பாட்டை வெளிப்படுத்தலாம் அல்லது மாறாக, வலுவான கருத்து வேறுபாட்டை வெளிப்படுத்தலாம்.